لو رجعت أسبوع، لورا، أول شي أسويه أشتري تذاكر الحفلة اللي راحت وندمت إني ما رحتلها، وبعدين أراجع قراري بخصوص الإستثمار اللي خسرت فيه وأغيره، وأخيرا أبلغ صديقي عن الخبر إللي كان بيخبيه عني، وأحاول أساعده. جبل ما يصير الموضوع أكبر.